Mihaino mozika no tiako kokoa rehefa manao dia lavitra aho. Ny antony dia mba hanariako dia amin'ilay amn'ilay lalana jeren'ny masoko lavitra loatra.